एबे इचहिची कटैले हसे खिर्कोच लगले जौं सुरुमा त धोय परलई, साफा करे परलई घौवाके इचिहिची माटिओटी धुरिमाटी लागल हतई ओकरेके धोए परलई । ओसने धोधाके इचिहिच सुख्खा बनके हसे बिरो लगावे परलई ओकरमा । एबे जँहवा जँहवा एबे कहदेउन बढी रकत एतई जौं एबे पट्टी लगवे परलई ।